<hesitation> Sakafo telo karazany a amin'ny fampiasana akora miainga amin'ny zava-maniry fotsiny 'zao: ohatra hoe amin'ny fanokafam-bavony ianao a manao lasary karaoty sy laisoa, de amin'ny ventin-tsakafo ianao a manao vary a, de ohatra hoe <hesitation> rony ny ataonao, ohatra hoe ronin'anamalaho sy angivy, de amin'ny tsindrin-tsakafo ianao a manao voankazo ohatra hoe akondro.